E yen beb bee tee ga malori den e sakari e nak gu-mi ben e sakaretee e woo gumi bee boo e woo don vese an sakee don veesi an bo e ma sakee wa tom e ma lee tee amma e yee wee wa beb tee bee gaa ama lebee nee yaa pen leben tee bee pan ban wee woo lee nee tee nen wee be dong ju ken so e ma dong tee kun jukero ma na bu e be wa leen e wa gee tee bee ga sat tee bee deem geen tee demmi penleran bu ga pat kee e tee an ka da yiri den ma e ba soo mana bu bani a wee ya gu samen nen e kai bu pee pat mana bu'n banio wee ban so e ba gu samen nen wun leboren e wa beb tebe sai dai leben e wa beba tebe we a nya leben beb tebe wa we den ga amma nya naken ne an na pokka jukiri dai kawai su'u andaran, den gun valla wa too su'uandaran dan ga a momsi ku wariko ka dan poki woraran wora pee gu a veegon a pee yem a vee gon a pee wolaren a vee su'u den dem a wa pendon juken te bee sai gun naran yee ku so an ga wara se ke yen gun, so worawa gan teban ghonsi ran e mii'an bu pee e nya bu den pee e nedon ban e attaran ga pat e nedon ban e jet laa'an nan nan e gon bu pee pat dem ga'an tee ga'a wa'a pen saren bee a fak goo dee a juki gu'n ga den pen liri buden Poni bo wa nyara nan-nan ma pat ga'an ba'n ne wee bani we ba'a ne a baseniso dole bebe be tega a te labeen to beb te be ga ma man nyaran e pok e jukiri manan e na ki lee kan mana na ke kan yiri den ma mana waa kan mana nakee kan e ma woki su-su wara peksu su suse so na toh a saa gen den su'uandaran ku valla ko mai ya kaa pat pen bu dan e tee karan dasam su'uandaran ku valla ko karan tot tunenan e woo e yee kam se'an nee woo e yaa nyaran ko pen don bu ran nan e ma valla nan ka da woo nee don ba bun na ka see goo a sa'a gen so a waa gee tee be'an ga a pee dee mi a waa wee'an yee benee te sang soo yeepsum ga waa non ga tebe sang amma deem ga'an tee ga a fak su'u su'uandaran ku valla ka jum mi nee bu den e wuka pa'ah ree ga e ma vallan nenan e ma fuk ju ka ne juman nan beb den bee tee ga daga rée malori bu pat daga rée dop boo pat maa kam ken na-nan e woo yen daga ree attarugu tattasai bu neksa boo e ma ja'an nee da'a pat neksa subu boo ka ran we a leenan e pen bo den. e jang da woogan wo'an vere nan ka'an wee a lee nan e peen bo den e jan da wo'an veree nan pat ra jansen ka da toh wee e wa beb ga, beb tee bee ga poki an ma yee na ken beb tee bee gaa e poki ko yaga pat beb bee beb na ke ne been. Ka ran e satran kap beb naken gonsi den wee wa beb be ga a wa gonsi bee. Ben ma na bu pee beb bee ga sat tebee dem gee tee ga a ba gen saren a noo e sat gan su'uandaran daa ku valla ka ran a nyara beb den karan ko ma pat woo a tu'an jum a pen bo dan nakenan a pen boo dan ba'a nenan dem yee nee ka gee ku ma a valla nan e pen bu ja'anen nen a su'uandare na valla ne gee an dem ye'an mee peenan nan le wee mi'an kan nee nog wori tee mee, tee-mee den maa we'an jee dee mi e noni. sat den sat den babu jet ka den wee wa'an san so su'uandaran dai nak e bee wa'a beb waa a valle manle a valle mantee mee bu den nan pee a valle nyawari bu pee su'uandaran dai ku valla tee amin bum da ke ni ga e dom man dun tee e sama mum a nake nya ree e jee mee dat jama e bee wu'a yan a bee jam karan ma dom ke nen noug bee bora a saren noo'an sogooa a neke nya'ee bee woo nya bee jam mee bu nake nyaree bee jam ko maboo a lem doman karan e ma dom vesee mandon woo ja'amu juman nan nan lee laa domin ga e tai su'uyarari ku ma a gan bee sama mum den kuma a gan bee sama mum den naran sama ran ga neran sama mum den neeran sama ran gan nee ne ran sama so ran boo a yenen a ga nee mum den amma kun den wanga Wo danan miian boo den gaa pat e gam jeri sama mum den ka den e woo kan koo maa pat e woo ken tee nan lee an wee sama ran toh yawan shi ne don bu pat e wawee sama mum den soo toh an na woo gee same dan su'uandaran nan ku wo'ut pera na wora sama bu da'an ka deen a gaa mee nan nedom bu ma a yee nee-nen e yee ree e woo nee ran a ga'am tongseen samamum den yaa wukenan su'uandaran e wu'kaanenan to a momsi wariko wora bu a tee tee'e e te'a wee mii an tee tee'e ma e ma saren nan e nya beb bi tee ba'an ma e ma saren nen e nya bebbi karan e saran sen beb ga gee naken gongsi den bee e waa gongsi den bee ka den saraa kan bee ka geen.